Nteyu ja ni jaáda nu ne'é ku in nteyá nteyá chuún ni sja ni ntokó needá nis keeda ñu'u ja kinda tutnú tintiká ni skayuda ñu'u, kanta kitidá tras kɨsi yuan te ni sneé nis kajaná yu ñuú ni steenda kɨsiná te ni tanda chuún na cho'o yuan te ni kú yuan te ni jeénte saada nte yaá a ni tandaá yaá yichí, tinána, tikuún, tiáju, ni sa'ada nteyá'a nis ket ni tándaa taánda ni tin cho'o chuún yuan te tas naada nu nteyu nu kɨsi jin nte yaá yuan te ni cho'o yuan te ni ka ja'ada.